Ki isot kusot azatse ba ise gbing going ni ise kafakan awo. ikyɛng fi isak in di fɛ da ise gbing-gbing ni se kafa kakan awo ne kina kusot azatse ngɔn izi ngnɔn awo. Ke ni shim ke ni naghaɔn ni izen ikak ida se kafa kawe, kafa kawe. Kafa kawe me yet akyɛ? Ni izen ikak ki nkyɔrk tseng vɛɛt awo ngbɔn yɔng fi ibi iyɛ inye ikyɛng itek ni ken ne yɔng a wo. Nek iyɛ ngbɔn beseng naton ikyɛng dɔng nfɛ isɛ kafa kakan fi ida sɛ ni izen ikak ma isɛ kafa kawe. Isɛ kafa kawe me ni izen ikak fi nkyɔrɔk tseng yɛɛt awo. Ni izen yɔng fi nkyɔrɔk tseng yɛɛt ida sɛ katak kakan. Ni izen yɔn fi intseng yɛɛt awo ida sɛ kafa kawe. Ni zen ikak shim ite ana ni ikyɛng e te ana, ni iren yɔng fi nghɔn shim awo, idi idaka sas ba. Ni izen ikak id aka so ski itseng gyad. Nfɛ iyet agbing gbing ni isɛ kafa kakan ayɛt a kakyɛ awo. Ni izen ikak na banet ti isonong yin ngma ikyɛng agbɔn ra awo na ba fɛ nghɔn ra, ikyɛng fi ira kɛ ba di isas na ba fɛ are da, are ra awo nek akyɛ banet doot dise bayɔng fɛ ba shim nghɔn ni sot kafa kakan awo. Na ba nes ni nkyɔrɔk zizɛɛt-zizɛɛt inyɔng fi nda be na kafa kawe sak ni nghɔn amma ngma na anɔng ida beseng iyɛ ni na amma ibeseng iyɛ me iyet ikyeng fi ida bereng harizen-izen awo. Ida beseng iyɛ ni izen e yɔng fi ikyɛng e te, amima me ida bi iterek iyɛ. Ba ise gving-gbing ikyɛng fi nghɔn shim ida fɛ rɛk iyɛ nisɛ itɛrɛk iyɛ mɛ awo fi imi fɛ kusot na banet awe ida sɛ kafa kawe, ida sɛ kafa kakan. Nek ni izen ikak ko anet awe ni nnon wu, ni nnon nnunang fi ni izen ikak ikyɛng fi nghɔn shim na bar a, ba dara ide awo, ikyɛng fi nghɔn shim na ba won ide yɔng iba da ra nek iba ra kushim iyɛ ba. To, nghɔn yɔng fi ishim itɛrɛk iyɛ ke kafa kakan ayɛ; ki idi ikyɛng dɔng fi ise yɛɛt awo kafa nghɔn gbing kada te kawe, nek a kyɛ? Nkyɔrɔ e da ntseng kyɔndi fi nghɔn di shim fi nda tɛrɛk iyɛ awo. Ise yɛɛt ida na kafa kawe ni izen iyɔng fi ikyɛng e te anɔng, ni nghɔn tsed iren tɛ ba di ki sɛ ide idi tseng yɛɛt, nek akyɛ? Kafa nghɔn ka di sot kakan. Ki ibereng kafa kawe ayit kusot kyɛk ida kyem isɛ kafa kakan awo. Nek ki ishim isɛ kafa kakane ise yɛɛt ni ra awon na adakunom, ngma nkyɔrɔk yɔng fi nse nduk e na wobok ina. . Ngma nkyɔrɔk yɔng fi nse nduk e na da tonong iren inye me, nɔng kafa kakan nghɔn da bin shining nek kafa kakan kayet ikyɛng fi ibe, ka be ni iyakashon, ida kyem isɛ ika ka ki izen awo nek nkyɔrɔk e da kyem in tseng kpaff ti fi nghɔn di shim awo, ki shim ina ni intseng kpaff ti fi nghɔn di shim, ida rosok bwɛ hwɛ, ida kuus hwɛ-hwɛ ni nghɔn tɔnɔsɔ ba net yɔng fɛ bar a ina intek e awo fi in be n aka fa kawe me, ni ikaba tonoso iren fɛ ba da nosok ba dise ba di nyɛ ni izen ikak ki itonong e ida set gbing-gbing ma banet e yɔng na ba shan awo. Nek imi fɛ kusot nnunang ka ngbaan bi kayiring ie wu, izen fi nghɔn shim ikyɛng ni ite ana ki itsin ra yin ne na banet bafa bataat, ni izen ikak ba da ra ide kyɔntifi nghɔn di shim awo. Ida kaba tak ma naba raba, nghɔn ni izen e yɔng idi ida fok nta ba. Ise yɛɛt ni bereng a yɛt awon ni ira adakanom awon na sak ka kyɛ ni itseng kpaff.